Fevral oyi haqida o’ylasam hayolimga oppoq atrof muhitni oppoq bo’lib turgani ko’z oldimga keladi. Chunki fevralda bizda judayam ko’p qor yog’adi. Yerlar hatto muzlagan bo’ladi. Odamlar judayam qalin kiyimlarda <hesitation> hatto qor yog’ayotganidan zorg’a oldir tomonga qarab yurayotgan bo’ladi.